.<...>Maromaro ñy fitaova mety ho hitatsika antraño. <shushes> ao: -Misy ñy latabo, ñy bahy, ñ'arimoara, ñy kitrely, misy koa ñy tabla tele, ñy tabila sevé, ao koa <hesitation> latabatsy: misy ñy latabatsy. <shushes> fisakafoana, misy ñy atao hoe tabla de nuit.